Pos adentru delos botiquinis ai to tipu de remedius pa emergencias. Lo mesmu tienis gasas, que vendas, analgésicus i to tipu de produtus médicus de primerus aussilius. La utilidá es sobri to atual prontu en cassus d´emergencias. A vezis, adentru d´ellus ai tamién suerus que puedin servil pa ocasionis cravis. Lo más seguru es que aiga unu d'estus en toas las casas. Comu dizi el reflán: mejol prevenil que cural. Si te ponis eno peol, puedi que un botiquín te salvi dela muelti. La mi agüela tenía remedius naturalis, essi hue su botiquín siempri, ondi quiera que huera llevaba sus botinus conas sus yervas. Las agüelas sabin lo que hazin i lo que dizin, ai que hazé-las un poquinu más de casu.